Ny fomba hahafahako manome antoka fa miaro ny tontolo iainana ny sakafoko: voalohany, tsy aparitaritako eraky ny tanàna ny fakon'ny sakafoko mba hananana tontolo madio; faharoa manarakarak'izay dia mahandro sakafo amin'ny alalan'ny gazy aho mba tsy hampariparaka ny ala rehetra.